Eweyǝ vǝ́ ǝ lǝ kǝ sǝ yɨ e le pe fii kpɛ kɨ yɨ pǝ yɨ pǝ yɨ pǝǝ pǝ pɨlɨ wǝǝ, <hesitation> vǝ́ e le pe fii kɨ la cɩɩ ǝ lǝ́ǝ tɨnɨ yɨ ǝ tɨnɨ rɨ koruwǝ vǝ́ kɨ la kaalɨ kɨ ǝ fɨ yɨ e fii gukpǝ. Mǝŋ a laa laa kpii yɨ rɨ kɨfwɛɛkǝ ǝ tɨnɨ wǝǝ yǝ́ǝ pɨlɨ kɨto wɨ la hiaŋ o lóo mɨ ru mɨ yɨ rɨ koru mɨ ɖiɔrǝ ǝ mɨ tɨnɨ vǝ́ nuŋ wɨ le yeemɨ wǝǝ yɨ ŋ tǝ yɨ pɨlɨ.